กะคิดว่าเป็นง่ายอยู่ เพราะว่ามีบัตรใบเดียวกะซื้ออิหยังได้เนาะ เขาเจ้ากะสิซื้อซื้อซื้อจั่งซี้นะ

ข้อยมักใซ้เดบิตหลายกว่า เพราะว่าลดความเสี่ยงการเป็นหนี้ ยามใซ้มีบัตรเครดิตเดี๋ยวใซ้ใซ้ใซ้ใซ้ใซ้ บ่ใซ้จักเซานะ

ข้อดีกะคือมันกะง่าย กะไว สะดวก มีบัตรใบเดียวจ่ายอิหยังกะได้ บ่ต้องพกเงินสด

ข้อที่ดีที่สุดของการมีบัตรเดบิต กะคือมันกดเงินง่าย ไปตู้แล้วกะใส่บัตร บ่มีเน็ตกะกดได้

คิดว่ากะคุ้มอยู่ถ้ากะกะเป็น แต่ว่าถ้ากะกะบ่เป็นมันกะบ่คุ้ม แล้วแต่คน ส่วนกะกะบ่มีดอกบัตรเครดิตนั่น กะเลยบ่กะ

ข้อยบ่คิดว่ามันเป็นข้อจำกัดนะ เพราะว่าแล้วแต่ชีวิตคนเนาะ มี บ่มีมันกะแล้วแต่คน ชีวิตกะเลือกได้

ข้อยว่าบ่เหมาะเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่านักเรียน นักศึกษานี่อยู่ในวัยที่กำลังใซ้เงินพ่อแม่ บ่ได้ทำงานหาเงินเอง แต่ว่าถ้าคนที่หาเงินเองเป็นตั้งแต่น้อยน้อยใซ้เหมาะอยู่

ข้อยว่ามันบ่เหมาะเท่าใด ถ้าสิเหมาะกะต้องเป็นนักธุรกิจหรือว่าคนที่ทำงานจนได้เงินหลายหลายแล้ว จั่งมากะ มันจั่งสิคือ

บ่ฮู้แหล้ว ข้อยบ่มีบัตรเครดิตเนาะ ฮู้คือสิไปเติมเครดิตใหม่ติ คิดว่านะ

กะคาดหวังให้ตอบกลับภายในตอนนั้นเลยแหล้ว ของมันมีปัญหากะกะต้องฟ้าวแก้เนาะ

คิดว่าต้องรู้ดีที่สุด เพราะว่าอยู่ด้านหน้า อยู่ฝ่ายหน้า ฝ่ายต้อนรับลูกค้า ต้องฮู้ทุกอย่าง เขาถามหยังต้องตอบได้

ข้อยบ่มักเท่าใดเพราะว่ามันรู้สึกคือจั่ง call center แหม คือจั่งเฮามีหยังเฮาเฮาไปธนาคารเลย ธนาคารเฮาเว้านำเฮาเลย อันนี้ปกติที่สุด

คิดว่าสิไปธนาคารเลย บ่ซั้นกะหาใน Google ก่อนว่าเขาเฮ็ดจั่งใดกะ

กะคิดว่าดีระดับหนึ่งแต่กะบ่ดีที่สุด ถ้ามีแชตบอตกะต้องมีปุ่มให้ติดต่อเจ้าหน้าที่นำ

กะขึ้นอยู่กับว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องด่วนส่ำใด ถ้าเป็นการต้มเอาเงินกะโทรไปหาตำรวจพู้นแหล้ว หรือถ้าเป็นเรื่องปกติกะท่ากะได้ บ่มีปัญหา

กะมีอยู่แหล้ว มันกะสิเกิดการเปรียบเทียบเนาะ เป็นหยังธนาคารนั้นคือไวกว่า กะไปกะธนาคารนั้นดีกว่าซะเป็นหยัง กะสิว่าจั่งซี้

เป็นข้อยว่าติ ปกติกะบ่แจ้งนะ เห็นแนวแปลกแปลกกะคือบ่ตอบกลับ บ่สนใจ บ่สนใจไปเลย บ่ได้แจ้งปัญหา

ถ้าเป็นธนาคารที่ใซ้มาโดนแล้วใซ้ใซ้มันแหล้ว เขาเป็นธนาคารเนาะ

กะถือว่าสำคัญอยู่ เพราะว่าเขากะสิได้เห็นชัดชัดว่ากะเฮ็ดอิหยังในช่วงเวลานั้น

มาแจ้งผ่านอีเมล คิดว่าเป็นปัญหาที่ท่าได้ บ่ฟ้าว

ถ้าเป็นแปลกแปลกกะสิสอบถามอยู่ กะสิส่งเมลไปถามหรือว่าแชตบอตไปถามล่ะ ว่ามันเป็นจั่งซี้อีหลีบ่ จั่งซี้

จริงจริงเป็นผู้หญิงหรือผู้ซายซายได้เดะ บ่ต่างกัน บ่มีเหตุผลใด call center ซายคือ call center

ถ้าสะดวกที่สุดกะคือ เป็นเพจใน Facebook บ่ซั้นกะ LINE สะดวกที่สุด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

คุ้มค่าอยู่ ถ้าเกิดเฒ่าแล้วกะสิซื้อไว้ เพราะว่าเพื่อให้ลูกหลาน บ่ได้เพื่ออิหยังให้เจ้าของดอก

กะกะอยู่ปกติ กะบ่ได้ไปธนาคารดู๋ สิกะแต่ออนไลน์นั่นล่ะ

มีความแตกต่างกันอยู่ เพราะว่าพนักงานที่เคาน์เตอร์เขาสิเร่งเวลาให้มันจบเร็วที่สุด แต่ว่า call center นี่เขาสิอธิบายรายละเอียดต่างต่าง แบบซ้าซ้าค่อยเป็นค่อยไป ให้ซ้ารู้ละเอียดที่สุด

แล้วแต่คน ลางคนกะเข้าใจ ลางคนกะบ่เข้าใจ แต่ว่าต้องถามเอา ถามไปถามมาเดี๋ยวกะเข้าใจเอง

สิ้นเดือนนี่วุ่นวายสุดสุด โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทย แต่ว่าช่วงเทศกาลนี่กะบ่ปานใดดอก

ปัญหาเกี่ยวกับแอปธนาคารคิดว่า call center ซ่อยบ่ได้ ต้องได้ธนาคารให้เขาปลดล็อกให้ ให้เขาเฮ็ดให้เท่านั้น

ข้อยว่าส่วนหลายเขาสิไปธนาคารเลย เพราะว่าถ้าโทรกันเขาสิย้านถืกต้มถืกตั๋ว

ข้อยว่าบางเที่ยมันกะดีอยู่ แต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลารีบเร่งนี่ บ่ควรโทร

ถ้าเป็นปัญหาเร่งด่วนแล้วต้องการคำตอบอีหลี ข้อยกะสิท่า โดนส่ำใดกะสิท่า จนกว่าเขาสิวางพู้นล่ะ

ข้อยกะสิว่าบ่สะดวก เพราะว่าข้อยบ่คิดว่าธนาคารสิมีการติดต่อผ่าน LINE ได้ ข้อยกะสิหาใน Google ก่อนล่ะ ว่าจั่งใด มันแม่นอีหลีบ่

กะสิประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไป อย่างหลาย เตรียมเอกสารไว้ให้พนักงาน อีกสิบเปอร์เซ็นต์ค่อยไปหน้าเคาน์เตอร์เอา

ข้อยคิดว่าถ้าเป็นคนที่ทำงานกับคนอีสานดู๋ดู๋กะต้องเข้าใจ รู้จักวัฒนธรรม แล้วกะประเพณี

คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดกะคือเข้าใจเขา แล้วกะพยายามบริการเขาให้ดีที่สุด

กะต้องรวดเร็วแหล้ว เรื่องเงินเงินทองทอง ธนาคารเนาะ สิปล่อยไปกะบ่ได้ เรื่องเงินมันสำคัญ

ถ้ามันเป็นสิ่งที่ตรวจสอบข้อมูลเองได้กะสิตรวจ ถ้าเขาแนะนำให้ตรวจ

กะสิทำการต่อให้จบ เอาหน้าที่ก่อนเนาะ เฮ็ดให้จบ แล้วกะอาจสิให้คะแนนเขาหลังจากนั้น

ข้อยบ่มั่นใจเดะแต่ว่าถ้าให้คิดกะคิดว่า คือสิมีประกันสุขภาพให้ สิมีการดูแลยามเขาไปเคาน์เตอร์

คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ เพราะว่าแต่ละวัยกะเข้าใจลูกค้าได้ตามวัยเจ้าของ พออยู่นำกันน่าสิเข้าใจได้ทุกวัย ⁠

อยากตอบตามความจริง ปกติข้อยกะบ่ฟัง คันว่ามาจากธนาคารข้อยกะวางสายโลด อันนี้บ่ดีเดะ

กะเรียบร้อยตามปกติคือจั่งพนักงานทั่วไปกะดีแล้ว เพราะว่าสิได้ความน่าเชื่อถือของธนาคาร แล้วกะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนำ

อยากมั่นใจอยู่ ถ้าคิดแล้วว่าเขาบ่ได้ประโยชน์อิหยังจากหม้องนี้ แต่ว่าถ้าคิดแล้วเขาได้ประโยชน์ ประโยชน์เข้าเขาเบิดกะแปลกแปลกอยู่

ข้อยคึดว่าธนาคารดีกว่า บ่คึดว่าทุนนอกระบบคืออิหยัง แต่ว่าคือสิบ่ดีดอก คำว่านอกระบบนี่

จะมีความสำคัญหลายอยู่ คันดอกเบี้ยหลายกะบ่กู้แหล้ว คันดอกเบี้ยน้อยกะพอฟังอยู่

คิดว่าบ่ดี เรื่องเงินบ่เข้าไผออกไผอะเนาะ คนฮู้จักฮู้เป็นคนเกลียดกันได้คือกัน ถ้าขึ้นอยู่กับเงินหนิ

แหล่งเงินกู้ที่ดีกะคือบ่เอาเปรียบกัน แล้วกะดอกเบี้ยกะตามกฎหมาย

บ่ปลอดภัย เพราะว่าข้อยเห็นแล้ว ผ่านโตอย่างจริงจริงเลยนะ หมู่ข้อยโตกู้ แล้วเขาโตมาตามฮอดบ้าน ดอกเบี้ยโตหลายโพด เกินกฎหมาย

เป็นปัญหาใหญ่หลายหลายเลยเพราะว่า คนส่วนหลายกะต้องกู้หนี้นอกระบบเพราะเขาบ่กะสิไปกู้ไส หนี้นอกระบบกะกู้ง่ายซุมื้อนี้

อย่างแรกที่เฮ็ดกะคือหาเงิน เฮ็ดจั่งใดกะได้ให้มีเงินเข้า แล้วกะลดการกินการกะทุกอย่าง

ถ้าเป็นลูกหนี้เขากะบ่อยากเปิดเผยเจ้าของเท่าใดแหล้ว แต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้กะเปิดอยู่ เพราะเขาต้องการลูกหนี้เพิ่ม

สร้างได้ถ้าคนใซ้เงินเป็น เขาแค่ต้องการทุนในการลงทุน ถ้าลงทุนแล้วเขาใซ้สิ อนาคตใซ้ไกลเลยแหล้ว

สำคัญเป็นอันดับแรก เพราะว่ามันคือจั่งกรงขัง การเป็นหนี้ ต้องเป็นอิสระจากหนี้ก่อน

เครียดหลายอยู่ ที่ว่าต้องส่งตรงเป้าทุกเดือน

มีผลหลายหลายเพราะว่า ถ้าเขาฮู้ว่าฮู้กู้เงิน เขาฮู้บ่อยากยุ่งนำฮู้ ย้านฮู้ขอยืมเงิน

คิดว่าถ้าได้เฮ็ดงานแล้วกะสิกู้อยู่ แต่ว่ากู้ในจำนวนที่กะรับไหว

ข้อยบ่ฮู้จักการกู้สหกรณ์เท่าใด แต่ฮู้คิดว่าธนาคารแหละดีที่สุด ดอกเบี้ยฮู้

ควรวางแผนการใซ้จ่ายแต่ละเดือนก่อนว่าสิใซ้กับอิหยังแหน่ แล้วสิมีเงินก้อนเหลือสำหรับจ่ายหนี้บ่

ลดได้อยู่ ถ้าออมได้กะบ่ต้องกู้แหล้ว แต่ว่าถ้าต้องการลงทุนกะต้องกู้คือเก่าเดะ

สำคัญกว่าอยู่ เพราะว่าเด็กน้อยกะสิกะจักการกะเงิน กะจักว่าการกู้มันต้องมีดอกเบี้ย แล้วถ้ากะบ่กะเวลาเนี่ยมันสิเฮ็ดให้เกิดหยังแหน่ ปัญหาตามมา

ซ่อยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อยู่ สำหรับคนที่ซ่อยเงินเป็น แต่คนที่ซ่อยเงินบ่เป็นซ่อย อือ บ่ต้องกู้ดีกว่า

บ่อยากคึดว่ามันเป็นเรื่องปกติ แต่คนซุมื้อนี้คึดมีหนี้เป็นปกติ

กะสิหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ใน Google แล้วกะถามคนกะจักที่เขาเคยกู้ยืมแหน่

มีหลายช่องทาง การเฮ็ดงาน การเป็นสตาฟ การเฮ็ดจ็อบแต่ละจ็อบ รับจ้างกะได้

มีความเสี่ยงหลาย เป็นสิ่งที่ข้อยบ่อยากเฮ็ดที่สุดกะคือค้ำประกัน เพราะว่าเขาสิจ่ายบ่จ่ายกะบ่กะ ถึงแม้เป็นคนกะจัก กะไว้ใจบ่ได้

ถามว่าสะดวกบ่กะสะดวกกว่าอยู่ แต่ว่ามันกะสิบ่ดีเท่าไปธนาคารดอก

ถ้าต้องกู้กะสิกู้มาลงทุนเท่านั้นล่ะ กู้มาเฮ็ดอย่างอื่นกะบ่น่าดีดอก

คุ้มค่าอยู่ถ้าคนไปเพื่อศึกษาเรียนรู้อีหลีหรือไปเพื่อเฮ็ดงาน แต่ถ้าไปเล่นไปหัวบ่ต้องบ่ต้องกู้ดีกว่า

สนใจอยู่ เพราะว่ากู้ง่าย

มีความมั่นใจหลาย เพราะว่าหลายหลายคนกะกู้จากธนาคาร กะบ่เคยมีไผว่าเขาเอาเปรียบหรืออิหยัง

บ่ปลอดภัยเลย เพราะว่าเฮาบ่เฮาว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นไผ ต้องให้เห็นเฮาจริงอีหลีถึงสิกล้ากู้

สิเลือกกู้จากคนแถวบ้าน เพราะว่าฮู้จักหน้าตากันแล้วก็ฮู้จักเขา เขาฮู้บ่ได้เลวร้ายนั่นนะ

สมควรสิได้รับอยู่ เพราะว่าอาชีพเกษตรกะเป็นอาชีพอันดับหนึ่งในไทย

ต้องเบิ่งนิสัยเขาอีกเทื่อหนึ่ง ถ้าเขาเป็นคนที่เคยเป็นหนี้เฮา แล้วเขาจ่ายคืนเฮาสิยอมให้กู้ แล้วเฮาค้ำประกันให้พร้อม

เสี่ยงหลายอย่างอยู่ เพราะเฮาบ่เฮาว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นไผ แล้วเฮาสัญญาที่เฮาเซ็นไปเนี่ยมันมีผลส่ำใด

เป็นหนี้ก้อนใหญ่ ประนีประนอมบ่ได้ กะต้องไปกู้มาจ่ายหนี้ก้อนนี้ หมุนเงินอยู่หั้นแหล้ว

ข้อยบ่เลือกกู้แบบยาวยาว ข้อยมักแบบระยะสั้นมากกว่า

ส่งผลอยู่ ถ้าเฮามีเงินกู้เฮาเฮาสิดำเนินชีวิตแบบกังวล กระวนกระวายตลอด

ถ้าเป็นประเทศไทยนี่กะคิดว่าง่ายขึ้นเรื่อยเรื่อยอยู่ล่ะ เพราะว่าทุกคนกะสนับสนุนให้ประชาชนมีหนี้เนาะ

คิดว่าตั้งแต่แปดขวบ เก้าขวบกะเริ่มได้แล้ว เพราะว่าเป็นช่วงอายุที่พ่อแม่ให้โทรศัพท์เล่น ถ้าบ่รู้กะสิเกิดปัญหา

ข้อยว่ากะสิลงทุนกับการซื้อที่ การเฮ็ดกะเฮ็ดนา เฮ็ดการเกษตรส่วนหลาย เพราะว่าเป็นอาชีพที่เขาเฮ็ดกันสมัยก่อน

คนรุ่นใหม่กะสิลงทุนกับหุ้น ลงทุนกับคริปโตบ่ สกุลเงินต่างชาติหรือว่าเงินที่มันจับต้องบ่ได้ เขากะคิดเผื่ออนาคต ลงทุนระยะยาว

คิดว่าข้อดีกะคือบ่ต้องเฮ็ดอิหยังหลาย บ่ต้องไปเฮ็ดงานซุมื้อ นั่งกินนอนกินอยู่กะ เงินกะเข้า

ข้อเสียกะคือเสียค่าซ่อมบำรุงหลาย แล้วกะต้องมีทุนสำรองหลาย

สำคัญหลาย เพราะก่อนสิลงทุนนี่ ต้องมีคนแนะนำว่าการลงทุนเป็นจั่งใด เพื่อที่เฮาสิได้บ่ต้องผิดพลาด

คิดว่ามีผลต่อความสัมพันธ์อย่างหลาย เพราะว่าก่อนสิลงทุนอิหยัง ถ้าเป็นสิ่งที่คนรอบข้างบ่เห็นด้วย บ่เห็นชอบ กะสิยากอยู่ แต่กะกะต้องพิสูจน์

กะสิลงทุนซื้อหุ้น ลงทุนอสังหาแหน่แล้วกะ อยากเฮ็ดคาเฟอยู่ตอนนี้ เพราะว่าทั้งสามอย่างนี้กะเป็นสิ่งที่มัก

ซ่อยให้เข้าถึงง่ายขึ้นอยู่ เพราะว่าการกู้นี่ล่ะ ถ้าคนมีสิทธิ์ได้เงินก่อน เขาซ่อยมีสิทธิ์ที่จะคิดเกี่ยวกับโครงการต่างต่างง่ายขึ้น